Pintsetiq ummaq nigu väikuq näpidsäq. Noidõga näpistät midägi ärq. Näütüses saat hindäl võttaq näidega puutäi ärq vai. Vai sis midä viil? Noh, näütüses pinnu vällä sõrmõ seest.